Ra misy namako hitsidika anà aty amin'ny erinandro ambony de toro-hevitra homeko anazy hoe:mitondrà akanjo maivamaivana toy ny roby. Ary mitondrà ihany koa satroka fiarovana amin'ny masoandro, de solomaso mainty sao sanatria marary andoha.